Ma chi sacciu, li spezi chi canusciu sunnu chiddi chi usa me matri e chi sarva nta la cridenza. Ogni tantu 'n capu la pasta bianca vogghiu mettici li spezi pi dàrici un pocu di sapuri suverchiu. Mi piaci nsumma manciari tanticchiedda piccantinu e pi chisti a la me casa li spezi nun hannu mai a mancari. Pi lu restu nun sapissi soccu rispunnivi, sti dumanni sunnu fatti di scienziati.